Nama xan tami kuchoin ña na kuchí, ta fa tu fa roma ña nro nrachón ta dfa ná blaca nieve jan nro dama, xi ho xó xain xain'a no i iin'a kuchonnri, ña nro dama, ña nro nrachón na kuchinri, champoo ta na no nrachón nri nida itua roma jan, ta blaca nieve jan tu kenri na nro damanri, dó, pizo, vée, anrudu inka chón ka, ta nama xan tami kuchonri na kuchinri xin chanpoo.